In yiki in tinana kua o tinana soo chi nu choneo in nu kaa ja ntuvijin te jaranyo jin kun kivi; te ti kuiti chi jaranyo jin in una kivi te yoka te tivi